يكمن كنت راح أختار أني أبدي أتعلم مهارات جديدة بشكل أسرع. خصوصا في مجالات كانت ممكن تفيدني اليوم. مثل اللغات أو البرمجة. لأن الوقت اللي ضاع في التأجيل كان ممكن نستخدمه لتطوير نفسي بشكل أكبر. بس في نفس الوقت كل خطوة في حياتي كانت لها دور في تشكيل الشخص اللي أنا عليه اليوم. والماضي هو جزء من التجربة لا يتجزأ عنها.